Cìon, Tradicion, pos, pos oxon pos la verdad. ye- yepalesteca la, la tradicion de tiempo de. hace tiempo, antes pos vuye muchas cosas tracicion. cachi cuacuacualtzin uyeyah, pero uxon ye, yenun. gientes tradicion quichihqueh ye tlec travia, travia. juer mehmectecateh, oxo ye diferente quichihticate tradicion Oxon ya unco chinielos yeh uncan, ya uncan ya mu ye mucho. ca ya mumecmectiya a valvis caye tlahtlauanah, alivis. cayeh, que cosa màs, yah ca yeh diferente quichihticateh. iua antes amo, mjum uan axon yeh muchas cosas ya panutecah, nunca tloltecpactle la verda